Waaw mag ñi walla ak xale yi bu gën a baax pour dem univasity. Xale moo gën a baax pour dem univasity paska xale mooy yore réew. Mooy ame réew ëllëg, te education ci xale la gën a jekkee, ci la gën a hawee yoon, ñu jël xale yi yóbbu leen univasity moo gën paska ñooy doxal rokki dëkk bi ëllëg, ñooy doxal réew mi ëllëg te réew ak dëkk ni muy doxee mënta dox ci dalaw xam-xam. Xam-xam mooy taxaw dëkk dox. Xam-xam mooy taxaw réew dox, te ndaw ñi ñu fondement ko ci ñoom, mu nekk lu sax ci ñoom, jeexintal bu rafet la ci réew m ëllëg.